सरकार राजनीतीक मार्गधर्शन परदान करके तथा कारे कारी कारे। के एवंग नियामक सक्तियों के परयोग करे में योगदान देवत छे। सरकार अपन बजट विध्यक और संबंधित अधिनियमों के माध्यम। से महत्पूर्ण आर्थिक नीती मार्गधर्शन परदान करत छे सरकार उक्रा। पर भी कड़ा ध्यान देवत छे विक्तित्व विकास के खातीर एक। प्रभावसाली विक्तित्व विकास करे में मजद करल जायचे।